Mepe mpe sene anga mo gua mo ber age ke kese ne long mo ini oh montanga horek oh ngna anga mepur se nir se muntua horek oh se muntua herek kom sa pua mo kom sapa a va londe mo kom sapa va lo asietie pe oh komtapu kom ta uma ne tunil anga lo nuang mo kom ta ka asie tie pe. Tisene ka e pe tonga tison tete e plaei anga toroi son tete pisa anga toroi per tsan tete e kai di loi ausi loi. ta tetei e kaidi loi ausi loi ena manga ti nga ma tisan pu ma tisan to nema nghum ma sene to nema nghum pisa na san kaka e eper tisan poi, tisan poi pisa tison ni tison mung kone mo ko e he tisan nir tisan ko ehe. Sene ko e he pisa na tita vaso niu ena tita poi e he au, vaden san po e per au yali. Nghum enga tin holo son kin e ula. Tisan pu tisan kin e ro tison kin ero tonga va ena son kil e hua min. Son kaka e pe na tita tete e pelei au yali loi mo ta tete e buhe loi tison hoho i mai. Tison hohoi na son vi karang ma sene vi karang ma tison hoi tison rari na tison poi. Nghunam ndun tisan piti pe tison ka e pena nga tita hohoi tsan poi anga long hum sene poi along hum ena tson hon mo toroi va e per tison han motoroi pisa tisan man tuai, tisan yam loi ena pe sene nim sie tsan pi i nem pi i na ti mo gua na ti mo ini ma. Mo ka mui mo umil pasing moblik miper rang sie buka o gua. Na simin mbuo sene long mo in buo senir sena putor mene manga va e pap kom sa pu kom sa radel va e pap mo him ai sier ti e buo se kom sa tonga vai se mone tong hum mai amga lone ne va nga morek anga time toma halo tisan pu lung mo e buo ma. E pap son lakap son lung mo e buo tisan ning tonga vai tison ning ngkai e ronga mo rai ma e bombom ana tsan rai tsan kala oi tsan tete e peltoi ana e yulai ana tsan varuni tisan nene buan manga son pu manga son pu ko e he. Tisana pu ko e ne na tisan ntonga tisa samang num ma sene samang hum pisa tisan po e per au ya den ta pepe he au yali nga tita ko ehe pisa. Titatong ta po niu ena pe ti ta kong hum. Tsan ko nghum ena tita nene bua e buo ta popoi ale no tisan kai ena tisan bale auvade ma e per tsene bali pisa tison nir tison ni mpa mper toro i ma. Mpa mper tisa na tsan pepe e pumau ma e buo nga senen golgol ena tsan totoroi e pumau pe tson pe e buo au yali mai tson pe e buo au yali ma ena tsan po e valangar ana au va tsan poi e buo au yali pe stan tons hum mai ena sonim sie na song sua. Tson gua tsan nir sen ne puka nga mepur anga mo toma e oh niho pe tison kakae, tison kakae ena tison poi anga le toro mala ma ke amor ang kesen e ini mo ke poi leng modiai kamui pu mo umil. Kesene ringo make mo in buo kese toni komia ma. Kese ko i e he pe e he manga son pu son him e buo tisan rai tson singi ke te kaidi lon pisa ke vauri i ke poi monga na monia. Per ge be kai ena ke poi anga lo ne hum timsie na ke pi i ke poi ma anga toro mala oh ana toro pala. Sene gulvang ke kai pe ke puti poi min anga ma niu mo vaten teni ke mi ti kai poi monga ma ke tini ma anga ke poi anga ma niu mo vate tei. Mene nga ti ripkani mone mom rie kona lai lieng min komia ke rovie ke posie ke mom rie anga ma niu ke te e tamo lian ana ke poi. Tanga ke te plaen au yali tere tomo lian anga me pa ke tei tanga ike te buhe lo ausi lo ke pam per mosie lon ke posie monga ma hum ke pu ke kin e gom monga van sene long mo in e gom anga sene mo ini ke pu kin e gom pe ka bali anga van. Ke bali anga van ena per ke hon molon en sene nim sie na ke piti tanga toro mala ke tin e gom ana ma, mo mepka ka me blik, se ringo make mo to mpe se ringoma ke mo to mbuo se ringoma ke mo to mene kese ma i rongo make mo to mene mene se pember ta mene mo inie kese inie del geng. Kese ne ma iringo ma ke mo ne mpa mpet tai ke ka mui mo inie lo del geng siam Alo pukana keringo make roka buk aho anga kona mpe ho mbuo ho keto buka laguem yan. Ke tong hum tan, ketong hum tan ke posie ranga ma e per timsie buka. Ke piti ke posie bikos alo pukana kese me kin ero na ero nga mo yom lan ero nga ke mo posie au vaden lo hum ike mo ne vadi lon mpe min komia ero nga ke mo vadi lon ero nga ke mo rie ho ho ti mo ne gua anga lon. Anga lo puka na mepka koyo anga lo step ano ne how anga ike mo to ne mbuo mo tong hum tan mo mpe nga ke motong hum tan keke mui mo mereng mene ke mo to mbuo. Ke ringomo ke mo ko e he mo kin e hula mo hohoi mo nararie mo poi.